أعيش حياة جيدة يعني التوازن بين العمل والراحة والاهتمام بالعلاقات الشخصية والصحة ، الأهم هو إنك تكون راضي عن حياتك ومستقبلها أهم حاجة إنه يكون كل إنسان يعيش في حياة صحية والبيئة الكويسة بتحصل للإنسان السلام النفسي.